Ore ngonto ke'ren i kami ore mamepe kami, i kami tana su awune kami mamepe tera' to ngonto ti'i ore ti'i mamake mesin tan ore ke'ren i kami wusun pingkan mamewe paka, wu tanah no awune kumamepe ore psks bunduran mamake sabong tan bunduran tera to ngonto ti'i wu rupa suwatu wu bunduran karna o're ke'ren kami malaling na ngonto so lana mayante'e malapotak, malapotak na' ore ngonto wi, ngonto oras ti'i ore rupa so mesin tera mambersih tan ore ngonto ke'ren i kami ore tana su awune i kami mamepe mamake bundur rupa suwatu bunduran makoto bersih ma bersih ma bersih ore. Ore menguras ren pingkan tera to'o ti'i men mamake `nu sabong, tan sawunte'e i kami awu, awu teto pamakeen kami ore ngonto malana suwa'ne onde sabong. Tan ore ngonto wi biasa-biasa wi awu mamake ni mangewong awu suralikan wute'e ento. te'ento pangisuk kami so pingkan te'e